المتاحف اللي نشتي أنا نزورها هيا المتاحف الطبيعية اللي على الهواء الطلق، هاذيك صح متاحف ولا طيش ولا <hesitation> ثان المتاحف التاريخية الإسلامية، ثاني هذه أنا نشتيها ياسر، أنا شوف انا كي نلقا هذ أثار وهذ لحوايج نتخلى على أي حاجة في الدنيا تحيا، الاثار الاسلامية وتحية خاصة الاندلس تحية تمنراست.